اللي ما يعرفش التاريخ ما ينجمش يبني للمستقبل، أما تاريخ من تاريخ فما حاجات حقبة تاريخية لازمتنا نقراها وناخدو على فكرة، ونتعمقو فيها خاصة تاريخ كل دولة وحدها يعني أنا بسكن في تونس لازمن نعرف تاريخ بلادي، تاريخ الدول الآخرين ناخد عليه فكرة أنا مانيش نتعمق فية <hesitation> التاريخ الإجديم بكل الحضارات الإجديمة بالكل زادا ناخد عليها فكرة كثقافة عامة من غير ما نتعمق فيها.